N- Nyi ka masa, muzhin nyi ka masa tukti mundi ɓa kuma yinike yinike saki nga ziki wannanga nga ke hu muzhin han anje ku yan memunara ƙandang ɓa nu ka duma dyenir ku mbu vivki ɓa ha kime a kor muzhinda a kor nu muri ku, nu muri ku, kaɗa ɓa tu damta wara yinka nga zuki nga za muzhin nu ka masa tukti mundi ɓa yan muta nje ndi muzhin ɓa toka gwa tukti mundi. Nga zuran nang nga za toka gwa tukti mundi kume damtar ngur nje haɓa to ka ki tuk sawar yin muzhin da ɓa ndukki bu da ɓa ma da ndukki bu da ɓa ma suba ɓa kuma bu da ɓa tu jee jimbo nu gha ɓa yin ike mundi yin ike ka ɗa baki nu mundi bambu Ba mbu hankali ɓa ƙandang yema da to to ka gwa tukti mundi tukti munda kuma nake ba bu ba mbu eshiri ɓaro mbari, ta gwanta yen ta gwanta yino ndi dukki bu ghai nduki nu kari nduki nu dam kap toh ka gwa bukti mundi kume nanga anum busa maa kwari ba yan nu muzhinda yiku yikukanje hang nike ka sakinda ma kwari nuke ka daki tukti munda para kume nangua nga zuran nga za muzhindi nika masa tukti mundi ɓa tukti nake to gwa varo tas- ta- tashi ye shiri varo ta tashi tashi ye shiri hankal ba kandang a numa yiri kab yinki kada baki tuka nga tuka nga ta peeta yan nu muzhindi kaki kandi yiti rab ganje mu wa kangha yiti rab kwari kwari har ka ɗa mɓa ma